Mamar sias, sias ak ko seqa ngu sameng savaranas i aingo ma sagatk, savat kua iar. Gua iar, guar tote i qorkoni qarkani ve ngotuqum doqorko. Te mani ranga ma iar di ngo tuqum doqorko, vat kua iar. Guai iar di manasang i ama saski nango inamak pa ba dangdang doqote ama saski nango di ngo metama qavalap angararon ama qarat ap, ma as madu i as koir ngo ral takpone sop ko iar. As memar i arong, arong ama glirong bat qo iar toqor si duriso rama duretk angaralo, si duri uri, uri so ranga duretkini nguna go rovek ama lavo, ma lavop. Ba, ba dangdang i ngo ral Takpone sapko iar di go ngariyesem da go gring gu qoe, ngua ral Takpone sap qo iar. Yo dinamak di qoir koni qarkani ve ngo ngunini miana ivini nga ran nap ngavas. Ba, ba dangdang, ma gome mosmos soqop ti qoir aung ga man nap ngovas ba, ba dangdang savat yaraq i qa ngiap. Ngo mar aqa ba qa ngiap Isa, a basa ma qurungas i nokop pasi qoir nguna mar aqa. Kia ba varama qavalam qarkom ma quiaqa qaraqi qamande da qa sam bama buqirong natk qa rak nirong maravat. Ka rak na ritka, me kamu. Ka rak naqa maravat ive qa, qa snanbat sagalam ut ama lavop. Ama davequtk. Va qaretk i yi rares, di yetk dap me qaretk i yi ruqun i qoir, di qoir. Qaretk i yi rares di qaretk etk iva qa ralki, iva qa saqi. Sango disa ratprango naqa nokosa. sa vasat na gu madram ba gu sanagaqa navaraqa. Dangdang, da qa ka rak ni yak a ritka ba qa met ta qamet maravat pa dangdang nango. Sama dangdang gini naqi nango i qavon ngo ra yani ama abuqini. Da ngaruquni as kale roqori. Mono nger dapes ma muvetki da qoir nguna movat prange dapa ngo ret pa samamit pa nguruqun naqa, u daman saramna. Yo da qa met pa samamit pa qa ruqun naqa da qatuqun, iauk qretk etk. Dangdang i ngo met tamono ba samamit ta ngo maraman saram ga. Toqote sias nge iar varango dive ngu ruqun doqote i yey Sa qoir sa vasat na gu sanangaqa ba gu madaram navar ange, sa. Yo natk dangdang da ta wok nu, ta mualat nun ngara lugurini, un wedding, un wedding bama latumgi. Dangdang da qamet tamanango si dangdang da qa man nani ango lo qa ral ngo bun met. Di gua iar yanga di yanga ma time angararon madu Diama saski nango, da ngo, nga vo da go iar berak Takpone, gua laki berak Takpone ba ngua tualat. Ngu samna i ngu sameng di as ama saski nango. Ba, ba dangdang i ngua mat lagut. Ba vasut ti madu yare madu vat yanga ma qoe yanga diama, ta masana nut i roqote i qale u, u, utme uri nan da qale u, uritkut ama guitar. Da qale uri nging uritk. Ba ratan savarut ba ri saren nut. Tuqun i sa ma nangisnga anga ma latu. Ba, ba dangdang i ra qutmas ut pa vasut sadarek. Vasut sadarek dut bing sanas. Ut bing sanas di as yare go metpek di as koir dap ut bing sanas bai ngo ngo nguat naqot parut ngua samna sa i ngu, ngu pastor i nguat naqot parut vama latu. Ba, ba dangdang i vat e e vat e nineteen ninety-four. Dangdang da un mat lagut vuk sak e eighty-five a ribit. Eighty-four natk dadang vat e eighty-five da un mat lagut. Un mat lagut da qoir koni nga man barango roqote ve ngorom sadanga banga a aron qarak i qopki aingo mararitk. Ba, ba dangdang i unme unmat lugut toqori dinak as dangdang da ngo ton sada ma ban-ga aron saqa ba baqopki dangdang i qavoda alaki. Di ngunan savaraqa ba ngu nan savaraqa sama qurungas iva bing marun ngara lugurini. Ba, ba dangdang i, dangdang i qa qut sasarana na iar dama maras ama man maqunas nga man. Buna maras una manmaqunas. Ba, ba dangdang i si ngo mon sada ma ban-ga ron saqa di roqori ak ngiapki da ngo mon sadama ban-ga ron sema Elisa, da ngo mon sadama ban-ga ron same manu. Dapa roqote ive aingo ngu nguna govek utir naniana ba vanga gueng man-gurap mut nguna gu nga rovek di qoir. Roqote ve aingo ngu ngo masana ngu sren na govek bawe aingo nga masana na govek ta qoir. Dap marmar kalam ngo navat kua iar. Roqote gua iar qopki ngo diama bulap koir ngataram ngu sren. Soqop nga taram iva nga taman ba nga turitk. Ba nga tes ama mar navate Ngamuqa navat qarkanga go iar. Toqote roqote disa go, gu qow di ma, ma ma, gu qoe disa nga met. Mamar mes. Dap soqop ti ap ama qavalap ap karkap i qale ngo dap angararon. Ma ban-ga ba apvap ma qavalap karkavi, ngunap naniana ma qarot ap. Ngua ton sadap angararon. Soqop ti ama mar navat ku Ngamuqa roqote iqopki qale qa galam ngo ba qat sangar ko iar. Ba dangdang toqote vat yarom ma qavalam. Ma ban-ga i ngo ton sadaron mosmos qopki aingo soqop ngo. Nadagu family aron bagini qarkini i ngunini pa ngunanga raka niana nadarek ta qoir. Qopki yarap ama qavalap karkap nga ton sadau angararon. Di muk. Mamar navarama gia ban-ga qrak i qale ngo daron ba ngo tet toqorko ba ngua tualat toqorko. Soqop ta me ngamuqa soqopka ma sagak ka taram i roqori. Dap mamar kalam ngo i ngua tuqum ba sa gu sixty-three nanga gu qoe. Dap ngut nanetk iva ngu tuqum ba ngua tuqum bas pa ngu, ngua ran navanga manania anga qoe angat pas. As nania ngo ive ngo ran barama seventy. Mamar, mes, nga tes ama mar sagale Ngamuqa. Mamar. Ngu nansas navat yanga ma marnga.